Eweleɔnu muani. Kemewelɔnua, mɛdula kafusu ɛbɛ kɛbayɔlɛ kɛfusu ɛkulu alo ɛkuɛku yakutuyɔ ividu nayili kɛɔlɛ bapɛ meepɔtɛ eku duwani ba kafowele bɔkɔ, lamadu ivi nu ɛkulɛ alo ɛkuyafuna yakutu duvinailia lamafua eku duvaili, lame ayɔsɔ yɔdu mu ɛkuanazɔa. Mɛsɛbɛdu nayɔna bua, me aze yakutiezɛ ɛmɔɛ, mu afo weleaɖuweɖiaɖa, yakutiezɛ ɛmɔɛ me e. eɛtakukuida, ɛtakukuida, ɛtɛ kuide kaksu nsɛɖalia; mɛsɛzu uwɔ kɛksɔnu du wɔwadɔwɔ la ufuaɖɔna kuwu nus nɛtsa afɔsana lili kɔwɔ kɛzuɛ mɛtɛkukuida, mɛtɛkukuida, mɛtɛkukuida kɛksɔnu mu ilɛ kɔwɛɛfɛɛ mɛa ɛfuaɛ; mɛsɛzu snafuɛ kɛksɔsu ɛfɛbi kɛksɔ kɛtakukuida, mɛtɛu ɛtakukuida buɖuku kɔla me yakɔsu mu ɛfɛ bi aleɛ ba mɛsɛzu ɛkuɛza kɛtɔ lame ɛkanɔyidu, mɛkanɔyidu, mɛkanɔyidu kuma aleɛtia me yakutu mu ɛbɔvia. alieta ɛfuele; ba kumu snalietua mamunu ɛbɛviea anɛfue. Kakɛle ameɖuala mɛɖanu mu ivie koe ɛwelekuea ivie malili mayo tatiriiɛ mayoɛwɔ, magbɔtɔya nivi bene, magbɔtɔdedu matsiwele mɛbakɛ ɛkele ekelee gbanyɛ. Ku akusuanu buala mu yakɔsu niɖɛ buakɔfue gbanyɛ nɔdiɛ bakufue ɛkpuamɛa asali. ɛhɛlamia mamu snalietua mu apɔtitɔ la tɔlɛsu kɛmaevie. Mɛ amɛlaku ewelekue mu ayla.